In cepillo de dientés sirve ja ntaketéo nu nu'uyo sea kó nté xeen te tu nú tu kaná kiti nu nu'uyo láku tu kana nu nu'uo sea nan chi'ivío chi nachiívi nachivío chi konte xeenga nuo tu nuntó.